कॅनडा हँसर देशां लोकांक सगल्यान छोद जेवण रांपाक दोरे लागता। मुळें पुटीन जितून तेह बोटाटे भाजून घेता आनी चीज घालता आनी कोड्यें खातां जो खूप रुचिक लागता। तेंका मास आनी नुस्तेह पासून खावपाक आवड असा।